اكتر اكله ظريفه وخفيفه وشهيه هي شية الجمر ودي الحاجة الاساسيه فيها واحده هي اللحمه، لكن لو داير تحسب معاها البهارات والطعام بتاعها ممكن تقول سبعه مكونات ، من ليمون وكسبره وفلفل وممكن تقطع معاها بصل والتوم طبعا اساسي شديد بيعمل فرق كبير في الاكل وبدي نكهه عجيبه والشطه الخضراء كمان بتظبط القصه شديد